Nswak a̱ku̱tat bu a̱tat, nswak a̱ku̱tat a̱naai, nswak a̱ku̱tat a̱pfwon, nswak a̱ku̱tat bu a̱ku̱tat, nswak a̱ku̱tat bu a̱tiyring, nswak a̱ku̱tat a̱minai, nswak a̱ku̱tat a̱kubvuyring, nswak aku a̱ninai, nswak a̱tiyring. Nswak a̱tiyring bu a̱yiring, nswak a̱tiyring bu a̱hwa, nswak a̱tiyring bu a̱tat, nswak a̱tiyring bu a̱naani, nswak a̱tiyring bu a̱pfwong, nswak a̱tiyring a̱ku̱tat, nswak a̱tiyring bu a̱tifring, nswak a̱tiyring bu a̱ninai, nswak a̱tiyring bu akubvuyniy nswak a̱minai. Nswak a̱ninai bu ayring, nswak a̱minai bu a̱hwa, nswak a̱minai bu atat, nswak a̱minai a̱naai, nswak a̱minai bu a̱pfwon, nswak a̱minai a̱ku̱tat, nswak a̱minai bu a̱tiyring, nswak a̱minai bu a̱minai, nswak a̱minai bu a̱ku̱bvuyring, nswak a̱kubvuyring. Nswak a̱kubvuyring, nswak a̱kubvuyring bu a̱yring, nswak a̱kubvuyring bu a̱hwa, nswak a̱kubvuyring bu a̱naai, nswak a̱kubvuyring bu a̱pfwon, nswak a̱kubvuyring bu a̱ku̱tat, nswak a̱kubvuyring bu a̱liyring, nswak a̱kubvuyring bu a̱minai, nswak a̱kubvuyring bu a̱kubvuyring, cyi, cyi jring by ayring, cyi jring bu a̱hwa, cyi jring a̱tat, cyi jring bu a̱naai, cyi jring bu a̱pfwong, cyi jring bu a̱kutat, cyi jring bu a̱minai, cyi jring bu a̱tiyring, cyi jring bu a̱kubvuyring, cyi jring bu swak Cyi jring bu swak bu a̱yring, cyi jring bu swak bu a̱hwa, cyi jring bu swak bu a̱tat, cyi jring bu swak bu a̱naai, cyi jring bu swak bu a̱pfwon, cyi jring bu swak bu a̱kutat, cyi jring bu swak bu a̱tiyring, cyi jring bu swak bu a̱minai, cyi jring bu swak bu a̱kumvuyring, cyi jring bu nswak nhwa. Cyi jring bu nswak nhwa bu a̱yring, cyi jring bu nswak nhwa bu a̱hwa, cyi jring bu nswak nhwa bu a̱tat, cyi jring bu nswak nhwa bu a̱naai, cyi jring bu nsak nhwa bu a̱pfwon, cyi jring bu nswak nhwa bu a̱kulat, cyi jring bu nswak nhwa bu a̱minai, cyi jring bu nswak nhwa bu a̱tiyring, cyi jring bu nswak akubvuyring, cyi jring bu nswak ntat. Cyi jring bu nswak tat bu a̱yring, cyi jring bu nswak ntat bu a̱hwu, cyi jring bu nswak ntat bu a̱naai, cyi jring bu nswak ntat bu apfwong, cyi jring bu nswak ntat bu a̱ju̱tat, cyi jring bu nswak ntat bu a̱tiyring, cyi jring bu nswak ntat bu a̱minai, cyi jring bu nswak ntat bu a̱kubvyuring, cyi jring bu nswak naai. Cyi jring bu nswak naai bu a̱yring, cyi jring bu nswak naai bu a̱hwa, cyi jring bu nswak naai bu a̱tat, cyi jring bu nswak naai bu a̱naai, cyi jring bu nswak naai bu a̱pfwong, cyi jring bu nswak naai bu a̱ku̱tat, cyi jring bu nswak naai bu a̱tiyring, cyi jring bu nswak naai bu a̱minai, cyi jring bu nswak naai bu a̱kubvuyring, cyi jring bu nswak naai bu a̱kubvuyring, cyi jring bu nswak npfwon. Cyi jring bu nswak npfwon bu a̱yring, cyi jring bu nswak npfwon bu a̱hwa, cyi jring bu nswak npfwon a̱tat Cyi jring bu nswak pfwon bu a̱naai, cyi jring bu nswak pfwon bu a̱pfwon, cyi jring bu nswak pfwon bu a̱ku̱tat, cyi jring bu nswak pfwon bu a̱minai, cyi jring bu nswak pfwon bu a̱tiyring, cyi jring bu nswak pfwon bu a̱kubvuyring, cyi jring bu nswak a̱ku̱tat. Cyi jring bu nswak a̱kutat bu a̱yring, cyi jring bu nswak a̱ku̱tat bu a̱hwa, cyi jring bu nswak a̱ku̱tat a̱tat, cyi jring bu nswak a̱ku̱tat bu a̱naai, cyi jring bu nswak a̱ku̱tat bu apfwn, cyi jring bu nswak a̱ku̱tat bu a̱kulat, cyi jring bu nswak a̱ku̱tat bu atiyring, cyi jring bu nswak a̱ku̱tat bu a̱ninai, cyi jring bu nswak a̱ku̱tat bu a̱kubvuyring, cyi jring bu nswak a̱tiyring, cyi jring bu nswak a̱tiyring bu a̱yring, cyi jring bu nswak a̱tiying a̱hwa, cyi jring bu nswak a̱tiying bu a̱tat, cyi jring bu nswak a̱tiying bu a̱naai, cyi jring bu nswak a̱tiying a̱pfwon, cyi jring bu nswak a̱tiying a̱kutat, cyi jring bu nswak a̱tiying a̱tiyring, cyi jring bu nswak a̱tiying bu-bu a̱ninai, cyi jring bu nswak a̱tiying a̱kubvuyring, cyi jring bu nswak a̱ninai. Cyi jring bu nswak a̱ninai bu ayring, cyi jring bu nswak a̱ninai bu a̱tat, cyi jring bu nswak a̱ninai bu a̱pfron, cyi jring bu nswak a̱ninai bu a̱ku̱tat, cyi jring bu nswak a̱ninai bu a̱tiyring, cyi jring bu nswak a̱ninai bu a̱ninai, cyi jring bu nswak a̱ninai bu a̱kubvuyring Cyi jring bu nswak a̱kumbvuyring, cyi jring bu nswak a̱kumbvuyring bu a̱yring, cyi jring bu nswak a̱kumbvuyring bu a̱hwa, cyi jring bu nswak a̱kumbvuyring bu a̱tat, cyi jring bu nswak a̱kumbvuyring bu a̱naai, cyi jring bu nswak a̱kumbvuyring bu a̱pfwon, cyi jring bu nswak a̱kumbvuyring bu a̱ku̱tat, cyi jring bu nswak a̱kumbvuyring bu a̱tiyring, cyi jring bu nswak a̱kumbvuyring bu a̱ninai, cyi jring bu nswak a̱kumbvuyring bu a̱kumbvuyring, cyi swa. Cyi swa bu jring, cyi swa bu a̱hwa, cyi swa bu a̱tat, cyi swa bu a̱naai, cyi swa bu a̱pfwon, cyi swa bu a̱ku̱tat, cyi swa bu anai-a̱tiyring, cyi swa bu a̱ninai, cyi swa bu a̱kumbruvying, cyi swa bu swak, cyi swa bu swak bu a̱hwa, cyi swa bu swak bu a̱tat, cyi swa bu swak bu a̱naai, cyi swa bu swak bu a̱pfwon, cyi swa bu swak bu a̱ku̱tat, cyi swa bu swak bu a̱tiyring, cyi swa bu swak bu a̱ninai, cyi swa bu swak bu a̱kubrvuiyring, cyi swa bu swak bu a̱hwa. Cyi swa bu nswak nhwa bu a̱yring, cyi swa bu nswak nhwa bu a̱hwa, cyi swa bu nswak nhwa bu a̱tat, cyi swa bu nswak nhwa bu a̱naai, cyi swa bu nswak nhwa bu a̱pfroon, cyi swa bu nswak nhwa bu a̱kutat, cyi swa bu nswak nhwa bu a̱tiyring, cyi swa bu nswak nhwa bu a̱ninaai, cyi swa bu nswak nhwa bu a̱kumbvuyring, cyi swa bu-swa-bu nswak ntat. Cyi swa bu nswak ntat bu a̱yring, cyi swa bu nswak ntat bu a̱yring, cyi swa bu nswak ntat bu a̱hwa, cyi swa bu nswak ntat bu a̱tat, cyi swa bu nswak ntat bu a̱naani Cyi swa bu nswak ntat bu a̱naai, cyi swa bu nswak ntat bu a̱pfwon, cyi swa bu nswak ntat bu a̱kutat, cyi swa bu nswak ntat bu a̱tiyring, cyi swa bu nswak ntat bu a̱ninai, cyi swa bu nswak ntat bu akumbrubyring, cyi swa bu nswak naai. Cyi swa bu nswa naai bu a̱yring, cyi swa bu nswak naai bu a̱hwa, cyi swa bu nswak naai bu a̱tat, cyi swa bu nswak naai bu a̱naanai, cyi swa bu nswak naai bu a̱pfwon, cyi swa bu nswak naai bu a̱ku̱tat, cyi swa bu nswak naai bu a̱tiyring, cyi swa bu nswak naai bu a̱ninai, cyi swa bu nswak naai bu akumbvruying, cyi swa bu nswak npfwon, cyi swa bu nswak npfwon bu a̱fring, cyi swa bu nswak npfwon bu a̱hwa, cyi swa bu nswak npfwon bu a̱tat, cyi swa bu nswak npfwon bu a̱naai, cyi swa bu nswak npfwon bu a̱pfwon, cyi swa bu nswak npfwon bu a̱ku̱tat, cyi swa bu nswak npfwon bu a̱tiyring, cyi swa bu nswak npfwon bu a̱ninai, cyi swa bu nswak npfwon bu a̱kumbvuyring, cyi swa bu nswak a̱ku̱tat. Cyi swa bu nswak a̱kutat bu a̱yring, cyi swa bu nswak a̱ku̱tat bu a̱hwa, cyi swa bu nswak a̱ku̱tat bu a̱tat, cyi swa bu nswak a̱ku̱tat bu a̱naai, cyi swa bu nswak a̱ku̱tat bu a̱pfwn cyi swa bu nswak a̱ku̱tat bu a̱ku̱tat, cyi swa bu nswak a̱ku̱tat bu a̱tiyring, cyi swa bu nswak a̱ku̱tat bu a̱ninai, cyi swa bu nswak a̱ku̱tat bu a̱kubvuyring, cyi swa bu nswak atiyring. Cyi swa bu nswak a̱tiyring, cyi swa bu nswak a̱tiyring bu a̱yring, cyi swa bu nswak a̱tiyring bu a̱hwa, cyi swa bu nswak a̱tiyring bu a̱tat Cyi swa bu nswak a̱tiyring bu a̱naai, cyi swa bu nswak a̱tiyring bu a̱pfwon, cyi swa bu nswak a̱tiyring bu a̱ku̱tat, cyi swa bu nswak bu a̱tiyring, cyi swa bu nswak a̱tiyring bu a̱ninai, cyi swa bu nswak a̱tiyring bu a̱kubvuyring, cyi swa bu nswak a̱ninai. cyi swa bu nswak a̱ninai bu a̱yiring, cyi swa bu nswak a̱ninai bu a̱hwa, cyi swa bu nswak a̱ninai bu a̱tat, cyi swa bu nswak a̱ninai bu a̱naai, cyi swa bu nswak a̱ninai bu a̱pfwon, cyi swa bu nswak a̱ninai bu apfwon, cyi swa bu nswak a̱ninai bu a̱ku̱tat, cyi swa bu nswa aninai bu a̱tiyring cyi swa bu nswak a̱ninai bu a̱ninai, cyi swa bu nswak aninai bu a̱kubvuyring, cyi swa bu nswak akubvunyring, cyi swa bu nswak akubvunyring nu a̱yring, cyi swa bu nswak akubvurying bu a̱hwa, cyi swa bu nswak akubvurying bu a̱tat, cyi swa bu nswak akubvurying bu a̱naai, cyi swa bu nswak akubvurying bu apfwon, cyi swa bu nswak akubvurying bu a̱ku̱tat, cyi swa bu nswak akubvurying bu a̱tiying, cyi swa bu nswak akubvurying a̱ninai, cyi swa bu nswak akubvurying bu a̱kubvunyring, cyi tsat, cyi tsat bu a̱yring, cyi tsat bu a̱hwa, cyi tsat bu a̱tat, cyi tsat bu a̱naai, cyi tsat bu a̱pfown, cyi tsat bu a̱ku̱tat, cyi tsat bu a̱ninai, cyi tsat bu a̱tiyring, cyi tsat bu a̱kumbvuyring, cyi tsat bu swak, cyi tsat bu swak bu a̱yring, cyi tsat bu swak bu a̱hwa, cyi tsat bu swak bu a̱tat Cyi tsat bu swak bu a̱naai, cyi tsat bu swak bu apfwon, cyi tsat bu swak bu a̱ku̱tat, cyi tsat bu swak bu a̱tiyring, cyi tsat bu swak bu a̱ninai, cyi tsat bu swak bu a̱tiyring, cyi tsat bu swak bunhwa, cyi tsat bu swak bu nhwa bu ayring, cyi tsat bu nswak nhwa bu a̱hwa, cyi tsat bu nswak nhwa bu a̱tat, cyi tsat bu nswak nhwa bu a̱naai, cyi tsat bu nswak nhwa bu apfwon, cyi tsat bu nswak nhwa bu a̱kutat, cyi tsat bu nswak nhwa bu a̱tiyring, cyi tsat bu nswak nhwa bu a̱ninai, cyi tsat bu nswak nhwa bu akumbvruyring, cyi tsat bu nswak nhwa, cyi tsat bu nswak ntat, cyi tsat bu nswak ntat bu a̱yring, cyi tsat bu nswak ntat bu a̱hwa, cyi tsat bu nswak nhwa a̱naai, cyi tsat bu nswak nhwa bu apfwon, cyi tsat bu nswak nhwa bu a̱ku̱tat, cyi tsat bu nswak nhwa bu a̱tiyring, cyi tsat bu nswak nhwa bu aninai, cyi tsat bu nswak nhwa bu akumbrvyring, cyi tsat bu nswa